Ébòd aliònò si niè ámmò kè ntàk ádè nà àfò ákà Ikum, akékpèkè ikum ábèn àdà ásòk ádá ákud ntè ámmò édà énék ebóng, ébòng ébòng, ébòng mkpó ébòng mkpón ébòng mkpón áfò áná ábén áké tód, áná, ámà bèn ikum ádè ákètòd ámmo étà, étà, eben idàhà àmàbu ku fòdò, àmà buku fòdò ámmò, ámmò édà ukènè but ákpèdè <hesitation> ágwò ánédè ándiki niè èbòd ám, ágwò ánsidinièhè ébòd ádè ámàkaa, ébòd ádè àyà bòng mkpòn, ábòng, ábòng, ábòng mbón siniè égwò ètikè. Ukèm ádè mmè énáng, énàng ádé ntòmmi mi àmà <hesitation> ágwò ándi bòk ányè áliòngò ikò ámò <hesitation> àmà kà ányè áná kòd, ànà kòd ányè, ámmò èfènghè even ánuk ábò nè ésàsàngà, ènyè ànà sàngà àgwò àndide niéhè énàng ádè àmà kà ènáng ádè ànà tuàk Ikèmè kèmè sàngà sàngà Ikpèrè Itiè énàng ádè àmàn ádè ésin uruk kè itòng.